Hita aloha zany no hotraky mahandro amy toera somary mandomando misy lena hanao da ho lo gny sakafo amizay satria maro gny sakafo tsy mahazaka ah tsy mahazaka le lena tsy mahazaka hamandoa. Ho lo izy no simba, de mety tsy ho afaky tahirizy maharitsy. De zay gny tena maha ratsy anazy.